والله إنها مواد كثير مو بمادة واحدة ، أنا تعجبنى كل المواد العلمية ، الفيزيا والكميا والأحياء والرياضيات ، أنا كنت أصلاً أحب هذى الشغلات متقنتها الحمد لله ونجحت فيها ، اا- ليش حبيتها هكذا أظن إن دماغى شوى علمية ، مانى أهوى الحفظ لا أهوى الإكتشاف وأهوى هاى الشغلات.